البطريق ،كان أغرب حيوان شفته ،كانت زيارتي لحديقة الحيوان في فصل الصيف، كان هناك عدد من البطاريق كانوا يتنقلون يعني ينتقلون من بطريقة رائعة ،كانوا كأن يرتدون بدلات أنيقة ، طبعا كانوا مهيئيين لهم الجو وكذا .كانوا يسبحون في الماء بشكل مذهل عشان يبردون أجسامهم ، يعني أعجبني سلوكهم وشكلهم وحبيتهم يلعبون مع بعض وكده. يعني هذه الحظه خلتني أقدر تنوع <hesitation> الحيوانات في العالم لأنه إحنا ما عندنا بطاريق بشكل فج بشكل أساسي.